Albatta, kechki ovkat uchun nonishta qilishni afzal ko'raman, chunki kechqurun yeyilgan ovqat bu inson organizmi uchun zararli hisoblanadi. Uxlab yotganimizda oshqazon ichak trakti funksiyasi pasayadi va inson hazm qilish funksiyasi judayam sust bo'ladi.